Hanigny tegna tiàko nefa lafo maromaro ai: pizza, tarte, ery tacos, <laughs> tegna tiàko fa lafo be satria izy matsiro avy ake izy tsara de zaigny mahatonga izy lafo.